Chilato buen rakə shliꞌa, gulaa ashii, chino modə loyogagchere <hesitation> rod, gula <hesitation> nina yetoyani nina yeerud keroob wlaa yeea yekichna <hesitation> toyenina <hesitation> ye- yero tachicho modə de kang dekang to ba xkin, chinieꞌ nikwara banguinki buenirakxoo kon to ba xkin kiryo- ryo rud yo yaa yeroob yefloo yewe este tekichke chichon modə lannan rmedi kan guekiraa bueni rigakxoo yaresia tono tonatbi to buen to buenniꞌ rato wotonara bdoyi, chekontob baxkingə gankri yabatachichoꞌ yomode gakrabar madiach deragueld yalliin torak diraba.